Vaig anar un cop a veure els castells de focs de de Blanes i van ser impressionants, espectaculars, molt xulos.

Per seguir l'actualitat, normalment utilitzo l'aplicació del 324. De 3cat.

Home, doncs crec que... tot el que sigui que la gent tingui contacte amb la natura, i tingui distraccions, més enllà d'estar enganxats a les xarxes socials em sembla una bona iniciativa.

Home, la tradició més especial de Sant Jordi es fa es fa arreu de Catalunya, dels llibres i les roses. El fet de que la gent es regali llibres o compri llibres en aquest dia és molt xulo, i que es regalin roses a les persones que estimes, doncs, també és una tradició molt maca.

Una activitat creativa en la que hagi participat seria una... una jam session tocant la guitarra.